Iu pensu ca s'avissi a dari priorità a li problemi di la terra. Però nun è possìbili pensari ca putemu risòlviri tutti li problemi di la terra e ca putemu evitari ca nni nàscinu àutri. Si p'esplorari lu spaziu s'avissi a aspittari ca si risulvìssiru tutti li problemi ca ci su' nni la terra, ah! putemu stari frischi: st'esplorazioni nun si facissi mai...